ब्राझील हायसारला हावामान चडू कारून उष्ण कटिबंधीय उत्तरेक आस्त। दक्षिण अटलांटिक व्हालांत सादरपणान तेंच्या उदारगती खातीर अनुकूल वातावरण नसल्यां ब्राझील हायसार उष्ण कटिबंधीय चकरी वादळाचो अनुभाव थोडोच झाला। देशांतल्या दर्या देग एकच्या लोकसंख्येच्या केंद्राचेर चकरी वादळाची तयारी करपाची गरज कमी आसा मांतत। तसच अमेरिका वांणी आशिया च्या सारक्याच शहरांचेरांय चकरी वादळाची तयारी करपाची गरज कमी असा आसा मांतत।